பொதுவான உணவு ஒவ்வாமைகளில் பால். முட்டை, வேர்க்கடலை, மரக் கொட்டைகள். மீன், மட்டி, கோதுமை மற்றும் சோயாபீன்ஸ். ஆகியவை அடங்கும் விளக்கம். பால், முட்டை மற்றும் கோதுமை. இவை குழந்தைகளில் பொதுவான உணவு ஒவ்வாமை. ஆனால் அவை பெரும்பாலும் குழந்தை பருவத்தில் தீர்க்கப்படுகின்றன. வேர்க்கடலை, மரக் கொட்டைகள், மீன் மற்றும் மட்டி. இவை கடுமையான எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய. பொதுவான உணவு ஒவ்வாமைகள் மற்றும். பொதுவாக வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும்.